<hesitation> Karaza-zava-magnitra ndraika: maromaro mi isy e <hesitation> karaha ny hoe, rano magnitra, ake koa zirofo, ake koa kanela de flera koa, de la vanille, de vero magnitry, de raozy.